The time where I wor very ver- I wor lucky, like I wor sitting oo; I wor thinking who will help me. I decided to walk on the road, and I find someone and the person decide to give me their number. I wor overlooking that number there, and the person give me dem number; I come- I call that person, the person start helping me, doing one or two things for me, from that time I wor lucky.